Dagom tiyee titi ɓo ka vokoo nungntanghe kaye nin tanghe gong yaa, she ɓelee she gbere, she gberewang, <noise> shee. yaɓoo, gberee moon tangna ninu mowa ɗore yuu moon wii nungtanghe moon ben nyamoo ɓoo moon tang ka mare fuumoo nui ka ulin da fuumoo malee ti yinalee moo taka nee tumii moon tangh gongyaa ka mare fuumoo ka yilla yimi ti shit ka moo ka nee tumii moon tangh ɓelee yaa yoo kaa yilla wii shimoo ka gboma fuumoo ka mooka nee tumi wishal ka wiiya yoo ɓee kaa koo ɓelee kwee ni peme na shee gbere nika wini Nika tanghe ka loolee ya lem ɓee ka koo ya yon gong yaa yaka tanghi ɓeekakoo ya gbaa gb- gbere wank ya yilli ya yillim gbere ya neele nunghi ya nele nunghi yan neeleenughi nu ya ka tanghe ka loo lee ya lem ka yillia yimi shiya <hesitation> yaboo moon tang waan loona ɓoo ka ɗi lo naɓo ung yaɓoo kane ti tuka yoo tiya a kulee na ɓweti yeɓee ti voe yan kooleee ɓweti yeɓee tii veenuu tiya tang ten tang wa yilli wuri wee shiɓoo tatii yin shika tanghenun kaɓoon tanghe tii kelee ti kelee, kwee nungka yili uri welee ten wele da shiɓoo, daa gomt kaa vuu koo titi yili wee ɓoo yin shika nung tanghe nii nin tanghe nung tanghe ka naklee niha tanghe ni koolee gwii shee gwii niha nee nungtanghe tan tinin ɗee nin tan daka tinin gbobvet ni yilli ni yilli ni ya jilale nii jila nika nele ya nungshiigong nin nelee nungshigong nii Koolee gwii lue nin kole gwin lue ninu nung shi gong kwe ka lawe ɓa rab ka nwili yo, mwa tanghe shimo ka ulna ti yimi yinshi gwii kani kollen lwe, ka fola yimi, gwii ka folaa yimi mwa uli moo tii yimi ti yamshin moo loo naɓo kung nung tangi ɓoo pek nuŋ kani kolee bweti yiɓee shee ti voe nunghtanghe luki kwin wishal tee dana yili loo o yilin shee tatii yin shika ninnee nin koolee ɓweti yeɓeen ti voe, inni baan ɓeele kaya ne nunghi, tii gbere nin baa duuroo ya nee nunghi tii gbere ya tanghe ya loolee lem ɓeeka koo ni gelee ya ɓiyaa ni willi ɓelee she ya yolee ɓiya kwee ya tanglee ɓelee nulauya ka gbomeye fuu ɓelee shi yilli yimi tii yamshit shi yilli wii daa shit kii gong yaa fola yimi ka mwa ne tumi ti yimi ti yinale, nin koolee gwii shi nung shi gong ka yilaa yimii moon woo moo ur mwa. Ɓaan loona ɓoo ka ɗii loo na ɓoo ung da lawee goom loo na ɓoo <noise> kung ɓo yimang na ung nung kaa doo shi ɓoo tob ɓoka wii shiɓoo ka yunii moo wi wishal yinshika nung tanghe ka ɓoon tanghe, tatii nuŋ lwe weena nunu, ɓaa kii ka voo koo kayee naɓo tin nee ɓo, ka yili shi ɓakwee shi nungh tanghe kaɓoon tanghe nung tanghe wena nuu ɓaa kii ma yee ti ye naɓoo ka vuu koo kanin nee ɓoo gong ka yilla yimi nin kolee gwii shi nunshee ka yin laa yimi <hesitation> ɓelee ma ɓakwee, duro ɓakwee, awinu moon pi duro kwee moon baa timoo mon ɗeɓlee mwa veenyee mwa wii nung kaa gboma fuumoo yoo moon piin gbere moon ɗeɓlee mwa veen tara moo wee nunka gbomaa fuu yoo moon mang jemoo ka gboma fuu mo ka yongha ka yonghe yelkan jemoo. lul kanan pii damee nan yi mwa ya ɗele mwa foleena na taka yonghle shina moon pii moon ɗeɓle mwa nuŋ, mwa winu moo wii kamoo gbolee fuu moo ɓoo aa mang ma a nya ti lul ka yilka ya nyame nuŋ moo. Moon mang yaa ya yoo jemo ka labelee ka gbomo fuu moo mwa tanghe yelkan jemoo moka nyani lulkan pii damee yii moo gbomena fuuna moon gbomna fuuna ninu na shookwee kubi ka ween nyana yoo nan tanka uli gang yee lul na gee nen shuuɓi dit laun waana yongni daa wo ɓee ka ɗii shong ɓakwee ɓo shong niyo wii nung ni lole lem yoo aa winua moon pii moon ɗeɓlee mwan nuŋ mon yi mwa wii nuŋ ka mwa tanghen laa a man ma a gbolee fuu ti lulka yilkaya ɗiɓii na moo ma moon mang jemoo nunu ka gboma fuu moo amma moon pii mwa ta pene ka gboma fuu yoo yaa ma ɓakwee moon laɓa yaa moo ban jemoo nuŋ nee nungtanghe moo gelle ɓiya moon nele nungtanghe nunu gelle ɓiya lwakoo pii damee ka nuŋ tanghi na yoo mon yi mwa ya gbomlena fuu naa mon gbona fuu naa, vee taa naa gee tiyee yimanna ya wii nuŋ ung nua nan shiɓi dadit luang kana nyaam nunghung wan wii infoya ɓoka lole lem ka ɗii sheje yan wina ya shonna nuu gong yanwina ya foona muri naa. Yan wiina sheje ya tam voonu gong, nan tumya ya ta, yinshika ɓoo nen shuuɓina shoon shoti na ɓo ɓoka winungka ɓoo ka lole lem ɗii yoo awinu moon pii moon ɗeɓlee mwan nuŋ moo wii moka gbomee fuu tii lomo yo, mang ma gbole fuu ti lwakoo o laɓa ɓeelee nama ɓakwee moon laɓa pii ta ɗeɓlee mwanung gong moon laɓa baa ka mwa ɗeɓe leenung baa ka mwa tanghe mon tang mooya gbome fuu tii lwakoo kanan pii dumee nan yi aa nunka wa mii beree yoo, <noise> mii kan beree ɓelee wa ɓele lukii namii yoo, moon wii namao shee moo ka gbome na fuu mwa nyana na teka beree veen yee na- nan- nan naagee aa nin nen shuɓii lwang kawa na gbomeni fuu ni wili ni bere nuŋ shong shona ɓo shong ni ka wili luk ka ni ka beree yoo awinuu ɓwa a ɓon pii nunghi ɓon balee shooti pene moon nee moon laɓanunu baaka mwa ɗeɓlee ka mwa ɗeble nuŋ ka mwa yonlee shi lomoo baa kamoo nyalee ti yelka ninyi nin pi damee nuŋ nanin yoo moka yani. <noise> baka moo pili moo ɗeɓlee ka gbomaa fuu ka mom ma ɓo ko shii yuu moon ko shi lul kakoo ma boo moka pili mwa ɗeɓlee ka neha gbome fuu a winuu laɓa yee yaa, shee ɓelee, shee duro, she gbere, ka yilli gbome fuu tii yinale ka yilli tanghe tii moti shimo mwa tanghe male. <noise>